ये जो भालू रेवे नि जने धुरी वे भालू ये भालू ठंडा परदेश में ज्यादातर रेवे। तो अन में अन को रेबा को भी एक कारण है। <hesitation> इनके शरीर पर गणआ ज्यादा बाल रेवे। और अन की चमड़ी मोटी रेवे जीके कारण ये बर्फ में रेवे। ये सफेद रेवे और घणा अच्छा लगे दिखने में। इनको घर भी बर्फ में ही बनावे ये। ये एक तरह से ऐसा ही माहौल में डल जावे। इने ही भालू के वे।